इना कई व्यंजन छिन जु मेते बडोड़ नी औन्दु अर जू हमार पहाड़ी खांडो वोंदु उ थोड़ा बडोड़ भी मुश्किल वोंदु जने ग्वाल्थ्य वेगि होर अलग-अलग प्रकारे भुज्जी वेगि होर कोव्दे रोटि वेगि अगर मेते मौका मिलु ता में ता मैं यूँ सब चीज़ो ते सिखंड पसंद करलु।